Dɩɩtɛ báa bé, dɩ ɖɔɔbɔ báa bé, dɩ ɖɔɔbɔ sɔkɔrɛ, dúúnia, feé-feé barɩ tá sɩ ba tána ba daalídɛ bɔɔ. Barɩ tá sɩ ba tána kaná-kaná báabé, dooo báabé, doomɛ báabé, barɩ tá sɩ ba tána bí bɔɔ. Bɩɩ álámɩná tá dzɩŋ ɔ ɖɔɔbɔ bɔɔ, ɔtá dzɩŋ ɔ daalídɛɛ dzɛ bɔɔ. Tɔɔ bʋká bʋʋrʋ, álámɩná ɔ ɖɔɔbɔ yɛtɔ, ʋ ɖɔɔbɔ sɔkɔrɛ, bʋ mɛsɩna ɔ yɛ ɔɔyɛbɩ. Bʋyɛ ŋsɩbɔɔ baa tʋñŋa sɩ ɔɔ gníba, ɔɔ bisí gbɔɔ fɛ ɔɔtádzanʋnáa atádzanʋnáa atádzanʋnáa stɛñba baá láa kaná-kaná mɔɔ, ɔɔ bisí bɛ gbɔɔnɩŋɛ, ɔɔ bisí bɛ gbɔɔ na ɔ yúkú ɔ dúúnia. Álámɩná ŋ tána bʋná bɔɔ, ŋ tána bí girimá bɔɔ, ŋ tɩɩtɩŋɛ ŋ tána girimáá yá. Álámɩná ŋɔɔ dáñsɩyá bʋná, ʋ dáñsɩ ɔtɩɩyá. Mɩnɛɛ bʋwɛɛdzɛ. Álámɩnáá yɛ ŋ ɖɔɔbɔ báabé, ñ lísí ka wʋlɩ báa aŋʋʋ ná, bʋyɛ ŋsɩ baa tɔñŋa sɩ álámɩná ŋ wɛ ŋñgnañ ŋtɩ bíína-bíínaáyá. Álámɩná tána girimá bɩɩ ɔtá lísí ɔñbɔ ɔʋtɛ báa bé ka wʋlɩ bɔɔ. Ŋnáa? Bʋwɛɛyá ŋsɩ ɩsɔɔ bɔɔdzɛnɩ, dɩ wɛ dɩɩ wʋlɩ ɩsɔ sɩ ɩsɔɔ, ma sasí nɩ, ma bʋ dé fɛmɛ bɔɔ ñ fɛyá mɛ ŋsɩmɔɔɔ, mɩnɛɛ bʋ wɛɛdzɛ, mɩnɛɛ bʋ wɛɛdzɛ baa tɔñŋa sɩ álámɩná bɩɩ bɩɩ ŋ vúsi ŋ daalídɛ, ŋ vúsi ŋ siminamɛ, bʋ mʋ fɛdʋ ŋsɩ tugómoó bʋyɛɛyá. Álámɩná daalídɛ báa bé wʋlítɔ bɔɔyɛnɩ, bʋʋ kpála fɛdʋ gbɔɔnɩŋɛ yá, bʋʋ kpála fɛdʋ ŋɩrɛtʋtʋŋɛ alihéériisɛ, arizikisɛ, bʋʋ kpála fɛdʋʋ wá, bʋká álámɩná ñ wʋlɩ ŋ daalɩdɛ, bʋʋ yelé bádzɩŋ nɩ báa lé kala, bʋʋ yelé báa aŋʋʋ fóé nɩ, báa aŋʋʋ fɛnɩ ŋ girimá. Ŋɔɔ nánɩ dziró ŋmɩɩ ɔɔ fʋsɩ ɔtɩ ka dzɩŋsɩ ŋodzémɔ ŋmɩɩ ɔ dzɩñ goóreé ɔ́lɩyana, ɔ dzɩñ dɛɛ ɔɔ yɛyá, báa ɔtá dzɩŋ goóreé ɔɔ láa bɔɔ, ʋ táyɛ ŋɔɔ báa bɛlɛkɩna bɔɔ. Amá ná ŋɔɔ haɩɩɩŋ! Ŋ tátáa dʋ goóreé ñ lɩyána girimá, ŋ tátáa fóé ŋ daalídɛ, ŋ tátáa tɔkɔsɩ kagɛ sɩŋmɩɩ lé tútúú ma lína, bé yáa ma sɔñsɛ, bé yáa ma árotósɛ, lé tútúú bíɩ maá gɛ má kaayɛ ma sɔñsɛ, lé tútúú yáa má kaayɛbí? Ŋñ mí sɩ ma táa máɩ na ma sñsɛ bɔɔ. Bʋná yáa bé? Ŋ dáññ dzɛ! Álámɩná lɔ ŋtá dzɩŋ ŋ sɔñsɛ bɔɔ, dzɩŋsɩ ŋdáŋ, sʋrʋ ŋtɩ la kaa dzɩŋ ŋ sɔñsɛ. Álámɩná lɔ ɔtá dzɩŋsɩ ŋmɩɩ ma bɩlɛkɩná ŋadzémɔ wɛ. Bɩɩ bʋ taláa dá baá lɩyána léŋáa kadzé ŋsɩmɔɔ, dɩ wɛná bɩlɛkɩná ŋadzé ŋsɩmɔɔ, bʋyɛ dɩ ñbɔɔwá bʋyɛ dɩɩtɛ sɔkɔrɛɛ yá, bʋyɛ dɩ ɖɔɔba-ɖɔɔbá báa béé yá bʋyɛ fɛdʋ ŋsɩ tiibííyá, bʋyɛ fɛdʋ ŋsɩ mɩɩ báa ágúwaá yá, álámɩná ná ŋɔɔ yáa ŋtá dzɩŋ ŋ ɖɔɔba báabé bɔɔ, ŋtá dzɩŋ ŋñgúwaá dzɛ bɔɔ. Álámɩná ágúwaá táyɛ bɔɔ bɩɩ ŋlá áláñfʋlʋñba fɔlɔɔ kaa yúkú, bʋtɛɛ ŋñgúwaá dzɛ boéé. Ágúwaá dzɛ, séé ba sɔkɔna, ŋ ɖɔɔba-ɖɔɔbá goóreé ñ lɩyána? Sé tútúú ba sɔkɔna? Bé yáa ba sɔñsɛ, bé yáa ba árótósɛ bɔɔ baa yɛyá, sé tútúú baá yɛ baá ɖélena ɩsɔɔ? Sé tútúú báabé wɛ, séé bayɛ lɔ ɩ daalɩdɛ, séé bayɛ lɔ bʋ sɔkɔɔ? Sé tútúú ba tɔñna áyiya, sé tútúú ba tɔñna ɩsɔɔ? Bʋ mɛsɩna báaŋʋ'ʋ dzɩŋbɩ, bʋ yɛ fɛdʋ ŋsɩ saafɩɩ yá, bʋ yɛ fɛdʋ ŋsɩ saafɩɩ báa aŋʋʋ kpálána lekifɛrɛ gbɔɔ, báaŋʋ kpálána ariziki gbɔɔ, báa aŋʋʋ kpálána ŋɩrɛtʋtʋŋɛ gbɔɔ, báa aŋʋʋ kpálána sáa gbɔɔ, báa aŋʋʋ kpálána biina gbɔɔ, mɩnɛɛ bʋyɛ fɛdʋʋ dzɛ. Bɔɔ dá dabataa dɩtá dzɩŋ lɔ bʋʋtɩñ dʋʋ dzɛ. Dɩɩ gɛna áláñfʋlʋñba, bánáá mála baáyɛ ba sɔñsɛ. Baá mála baá fɔsɩ ba ɩsɔɔsɛ bʋká batáa tɔñ fɛdʋ bɔɔ. Ŋnáa? Álámɩná na ñ yúkú ŋbáabéé kpenɩ, aséé ñ dzɩŋ goóreé ñ lɩyána. Álámɩná ŋ táa yɛ ŋ sɔñsɛ bɔɔ, bʋwɛɛ yá ŋsɩ álámɩná ŋ dáŋ, ŋtá dzɩŋ goóreé ñ lɩyána bɔɔ, ŋ tátáa dzɩŋ aŋʋ lʋlʋwá nɩ bɔɔ, ŋtatáa dzɩŋ bé tútú lɔɔ ŋ kɔnɩ dúúnia bɔɔ. Álámɩná na ŋ báabéé kpenɩ, bʋ wɛɛyá sɩ ñna ŋ daalɩdɛ, ɩ gwarakɩ gbáñ tɔɔ mɩnɛɛ bʋwɛ kalaá dzɛ.